E ben, ma a n'é manco da dî, de seguo i figgeu stan ciù ben ancheu che into secolo passou. Unna vòtta a ciù parte, ben, fòscia no a ciù parte, ma tanti moivan perché no gh'aivan da mangiâ abasta, ò gh'ea tròppe moutie, e no gh'ea de cue, no gh'ea de mëxiñe. Incangio ancheu gh'é unna cua no diggo pe tutto ma pe tantiscime cöse, pe fortuña, e donca ascì a qualitæ da vitta a l'é vegnua ben ben megio.

Aloa, magara oua no î diò tutti i pòsti onde son stæto perché magara no me vëgnan tutti in cheu, però dieiva a Fransa e Monego, che son quelli ciù vexin, dapeu l'Austria, a Germania, son stæto inte çerte çittæ, into Sud da Germania e à Berlin ascì, dapeu son stæto in Ruscia, son stæto in Argentiña, in Bolivia, into Cile e solo che inte un pòsto do Braxî ch'o s'attreuva in sciô confin con l'Argentiña.